أنا إذا كنت طاهي فمسابقة طهي, هقدم مجبوس الدجاج، هذا الطبق مشهور في عمان وله نكهة غنية ومميزة, واستخدام توابل محلية مثل الهيل والزعفران ورز البسمتي, وأقدمه مع سلطة خضار طازجة, أعتقد أنه حسيفوز, لأنه يجسد التراث العماني ويجمع بين الطعم اللذيذ والتقديم الجميل, حتى يجذب لجنة التحكيم.